Toko anggena ngone gahi ena gena ngone coho ena rasi rai ngone tola ena ma sako anggena la ena sone gou-gou rasi rai ngone tim ena ma ahi ngge so kroho-kroho rasi ngone roca ena pake pake ake koroho rai ngone tola ena kene-kene, rai kalo ngone nyinga dahe osu ena bolo sinanga ena ge ngone oro luto se so gahi uku toma aria coma so sahu goroho igo rasi ngone sinanga ena bolo ngone osu ena rai rasi ngone oro rica se bawang se joji coma gasi ge ino la ngone gahi ena ma dabu-dabu la oyo ine ge ena saki.